﻿Wa kuzi hyi ɗu va tani ta Sinna, hyi bu mbanai, ta tsiya khin Subana Subu mbanai Sinni bu hyi ɗi tana’a ai mbunau, halasi hyi bu mbanai <noise> to wa-wa ngul mbani ɗi hankal Suwan-Suwan-Suwan-Suwan wu ndaka nahusi <noise> khin Subana, ya c’uwa ƙwanya, Sinni ga bu hyi ɗi-ɗi tana hyi bu mbanai to taba Sinni bu mbanai to wakuʒi hiɗu va tani ta Sinni a mbunaa, to halasi ba a mbuna, Sinni bu mbani ga wu ndaka p’usi khin Subana ta tsiga khin tana’a, wu ndaka ku p’usi khin Subana ta tsiga khin tana’a, wu ndaka kuʒa zhewali tasi ta vula layi tamu, wu ndaka p’usi gma ɗin yani, bu a ɗaya a ɗu ba i, cabe'e to cabe, aɗu ga hyi cabayu, hyi cabayu. Wa kuʒi adu ba cabe'e, to tsigu cabe'e, wa kuʒi a ɗu va hyi cabayu to tisgu hyi cabayu, to Sinni to Sinni rinni kayana’a bu mbanai, a ndaka tsiga khin Suban bandan. Wa na gma Sinni bu hi ɗi bu mbanai, arni tasi ta p’a Subanu, sabo da a ndaka buja zhewali wi mbamai, a ɗuba injiki hyi u’nm wayu, hyi U’nm wayu, ko wiga yani bu hyi ɗayi to hyi U’n wayu, to can taba ta layau bukwa mbani be'e gham bu mbanai yasin va hyi U’nm wayu a ndaka ɗuba kai, taui a cayan C’imai. ﻿Muna kuʒa ɗi Ca’C’alani, yani bu a t’yani’i, to taba bu mbanai, gha ʒhibi ga we'e, to ghi ghanan Sinnin bu mbanai, waku ʒhiba ga, to wani Sinni bu mbanai, waku ʒhiba ga, to wani Sinni bu mbanayu, to kayana Suban Subu mbanai yani ɓaku, Sai wa P’a Sinna wa nahusi ɗi kabai, hyi bu mbanayu, ko hyi zhewali ba a ndaka ɗau, a ndaka ʒha ʒhewali nalthi wi gyumunu, wa p’i ga Sinni bu mbanai, wu ndaka kuʒa ta ʒha ʒhewali fasi, kullum tabe ɗi ʒhewali hesitation ndaka Vara ghiɗi Vinasi. Wu ndaka kuʒa ʒhewali khinahyiyaici Vari ghiɗi Vinasu, a paya aru, a payawi cirayu, ɗingha wu nahyi Sinni bu kwa mbanai taba bu C’irai. ﻿sinni bu mbani ga a ndaka d’un ba un-un munpu ghi laya wayu, Sinni ta kwa ɗi, hyi ʒhe Waladu, Sinni ta kwad’i, hyi C’irayu, to sinni bu mbani wu ndaka p’usi we, Sinni bu kwa mbani kawai, cani can ban khin rakachi tivana, a Sinnaa wi ta Wuyanu to wuna ti ci ca walai mbunaa, Sinni bu mbanai wu ndaka p’usu khin te ta canu, Sinni bu kwa mbani ga, te ta halli taba tasi. Wiga wundaka p’usi hyi marinna, to wuna te hyi Subu mbanigha, hyi Sinni bu mbanayu, hyi Sinni bu mbanayu, Sinni bu mbani ta lay ta tigha Sinnu Vyasi Sinnu, harma va ya tau, suban subu kwa mbani be-e, amma Sinni bu mbanai wu ndaka p’usi kullum tabe ɗi nitse, ʒhewali tasi ta U’mma komiyu, to sinni bu mbani be’e. <noise>